پہلا، سُگندھ نال۔ گاں تے بکریاں دی سُگندھ دی اِندری بہت تِکھی ہُندی ہے۔ اوہ اپنی مالک دی خاص سینٹ پیٹرن پچھان لیندیاں نیں۔ دوجا، آواز نال۔ مالک دی آواز بلاؤن جا سِٹی دی آواز نال اوناں نوں پتا لگ جاندا ہے کہ ایہ اوہناں دا مالک ہے۔ تیجا، دِکھ نال۔ اوہ اپنی مالک دا چہرہ تے ہلن دُلن دا ڈھنگ یاد رکھ دیاں نیں۔ چوٹھا، وِہیار نال۔ جدوں مالک پیار نال کھانا دیندا ہے جا ہاتھ پھیر دا ہے <hesitation> تاں اوہ اس نوں پروسے نال پچھان دیاں نیں۔ اس کرکے ای گاں تے بکریاں مالک دے تے خوش ہو جاندیاں نیں تے دوجا توں الگ وِہیار کردیاں نیں۔